Ah! goɗɗo am haala liɗɗi na? Liɗɗi ka ai woodi kala kala liɗɗi woodi nonde kala kala jotta bana minin woniɓe ha Adamawa ɗo wodi baabe fere liɗɗi man atawan woodi irin baangewu wodi liɗɗi parpasa wieeteɗum parpasa ɗo nden nden woodi peellewu woodi jayewu toh to ayahan hedi girei bo hedi kaiweji girei ɗo liɗɗi mai atawan kanjumbo nonde maajum fere kanjum on ɓe yonata lopewu lopewu ɗo kanjum wonana nder lope on nden nde wodi bide bide ɗo kanjum alaran wodi laasi laasi ha ɓandu maajum wodi bo jinande ɓokko ɓokko kanju fu liddi toh to ayahan hedi fufore bo hebi mayo man kanjumma liɗɗi man don amma nonde mai kanju fu fere kanju on ɓe yonata tufowu wodi tufowu ha nder kanju fu woodi ganliire fu pat ɓedo heba hedi fufore.